Eriya wukaritheka omwamaghetse, wabiritheka omwamaghetse iwa- iwatheka wokwasigiri amaghetse inatokoma, amaghetse abiri thokoma neryu then iwaminya wuthi eriya ryamahya. Then neryi naryu <hesitation> wukalhwa iwariminya kuryabirihya amaghetse amabiribera eriya rikaryabirihya betu amabya isyali nabera rika isirihire. Wuka wukarisathya akomwakathi kalya kakasikahire <hesitation>